Isyakura isyamwinya syawe, eu- uvugare, uvusuke vamalaki, uvusuke uwandosa tuirya twisuka, ukese indosi tihako, jivutsasipya, wisuku uvike uwunga piuvikire uwunga wisuka. Uvusiku wamaraki utereka ute- witara ukutengura amaharaki, utsambula amalaki, utenga apyakapie kalainike sana <noise> pyakalaihe, uhesi indoosa pyoukesile indoosa, uwisa amalaki kala kisikala amakasi akamalaki, wisopavi indosa sipile amaksi akamlaki kla nasyene sibadike irangi siva wite amalaki, kwitsa uwese tsikumila habisa kilu- kilihavoka kabisa kabisa amakasi kala pyakahawike utola amalaki amalakasu kapiye, wisopa pyousopile, wisuka apowiva vosuka vokusuka uvo nanywele itsiai nolisya kuvuleka ahata isiku moja. Tulinuhali ukwangongilwe, uhaanda, uhava uvutu uhandi ikyaisasa lino natukanda kama ikyakuno, wetwisa kumwinyo basi avajitu vatie visopa niamira, wetwisopa umwinyo uhanda piukandile, uvika mukasufuria haho <noise> utereha piuterike kunapyo wirya nakutondo nukakuleka utengule ukufwatilila, ata avageni avakuno vatengwe vitamani isyakula isyitu isya asili. Kwasabu sinoka sana kwanza si- sizizi- silamakemikali kwanza ingano tukwilimila juwe, sio jakisasa, <noise> uindoza twilima juve sio syakisasa, amalaki kakisisio kakisasa. Lino avajitu vilima amalaki viha nimbolela uwe natuvike imbolela tuvyala tuu!, twilima, uvyala pyu uvyalile kojelaka ukubeta ineavajitu vatie ukutsuva, vatie uku- ukuhi ikivatie ukutovi idawa vatie uvyalile imbolela lino twevajinyo uku hamnua natwatuvyalile natuvyalile idawa natwite uvidawa, une avyale ijo jilutile uku- usimikila naimibehi, ndikilutira, kukojera kapya kwasaba, kwibeta, une ibetera kukitengure ukwitere isikunuku, jukwiterekera uvusuke, jutereka uvugari ulila amalaki, joune ukuhutereka heki ukwiterekera indosa natwisa pamambolela tuhenga usakala unyianya, ukisa uvyale indosi ijako une avyale indos jume indosa imba inonu. <noise> Lino kuno avajitu vatie wilime isilimila, wirima uvyala uvyalile imbolela, ukwitsa kuitsuva usukuzie atena imbolela. Kwisa ku- kuijava tena imbo- indosa vija vasihi nidolwike vunonu, <noise> uo kwawesi idoluka yaani ndosi ipaka, upingi kuun'gi, powijava ina kuno upingi bado kwakijani vajavile. Atie indosa ndibia kukusa ukotsa siehi, uwe kuawe bado, <noise> siva bado niita unajavevo kuawe vibera vitu unyalukoje.